פִּי אֶלְחְקִיקָה אִדָּא כֻּנָּא נְכוּן חְיוַאן בָּארִי נְהַאר וָאחֵד נְחְ'תַאר נְכוּן נְמֵר חִית נְמֵר קְוִי וּסְרִיע וּכַיְכְּסֶר אֶלְקֻוָּה וְאֶשְּׁגָּעָה וְכַיְגְ'מַע חְרִיַּה לִי עְנְדוּ פִּי אֶטְּבִּיעָה וְכַיְדְרֶב אֶלְזַאף דְיָאל אֶלְחְרַכַּאת אֶרְּאשְקַה לִי כַּיְתְחַלִּיה מֻמִיֵּז, נְהַאר כַּאמֶל נְעִיש כִּיפַאש כַּיְשוּף אֶלְעָאלֶם מִן מַנְטוּר מֻחְ'תַלִף וּנְחַס בִּאִסְתִקְּלַאלִיַּה וּקֻוָּה דְּיָאל הָאד אֶלְחְיוַאן.